أيا خطرا كان كاين وحد القول هاكا يخاف مالظلما، أه كيفاه قالولو أنت قول تخاف مالظلما؟ قاولهم إيه راني نخاف، مالا خطرا جايا خلع واحد القول راح يخلعو هو شافو قد قد بلي جاي و يطفي عليه لاخر الضو، عاد قازر و يبكي و عاد لاخر يسكت فيه و الله ما صارت و الله متصرا، راك نسيبنا راك تقول موالف تجينا لهون تسكت.